A Silia koa zen̈y mbala man̈araka mitovy araiky taloha in̈y tio fo. <noise> Amin-drô an̈y zen̈y, manana karazan̈a klimà karazan̈y maro zen̈y irô. Fôtony maventy zen̈y tan̈àna amin-drô an̈y. Avô amy zay misy dezera zen̈y amin-drô, misy tamperatiora ten̈a ny an̈abo be, mafana be. Misy lera koa zen̈y avy ziska zerô degre fekiny hafanan̈a hatsiaka.